Atika waŋ jaa wujaa nahek taalim nagu ti, nayek tii talim nu aŋaa hor ti marrawahit ho lutoo waŋ jul kajii kaateri, menii jul nidrii nu tiŋ maŋ lolii tenee nu maŋ feriŋ mendaanu mesik ti gersu mendrii teri, aatika mesik waagu maŋ yom ger mir taanu, halas lutoo masnu arabin ti ketib su mendri, haa lutok tek masanderi, aa tika zaman too kaŋ tek menik kullak tek alhadj halil su wurik tindi, waagu hillek menik tek wii biltin botunuŋ kokon jaa kaŋ ya jaa karan bes milii tenee bes ketib nir okunoonu wekit tiigin ajalak kalak tek n̰iliŋalak tindri ajalak kalak waagu tamunte aa tir nun kaŋ ke ketip nir kay milii tenee nu milin ile kaŋ was arabii kaa nak ti wiri lutoo farnsaaya wirii tiŋ wegit tiigin kaateri, aa tika ti jaa tii faransaaye arkan nasaaran naran karan gersii wirka koosi, koosi, kaynu lafat tire indan ti, weyin daraa komborŋaka kasandaa, aa kaa tirka jaa, halas wegit tiigin kay menii kulisir nu kaa fakar siŋen wokorinu joko wutuloŋ tika jaa eyi kaŋ gu dum wurŋan kolii tenee neneŋan halas talim nun weneyi, woo kaŋ halas kaŋ aatika zaman tiŋ kaynu dumnanu barik tek lal siŋen riyalii ŋalaa, ŋalaa alka, alka lal sun yom riyalii lal worŋoo nun halas barik gin ner kokon kay muchoo hay waŋ kokon, kokon. Sir sun ruwan kaa tattaman, gambarii kaa wannaraka kaŋnu muchoo nu hor wittiwar ka, barigu karan biil hor adil suŋ sasalak wosoka, halas kay yak jaa, kay machuunu dumnan lal siŋen, lizam jarik hor kidiyan ndriyan yom jarik windriyarnun halas eyi kaŋgu dum koliisii teneenu kalak tenek tek taa kaa, mbaar taa kaa, hadawaŋ kalak kakalak kaa wabayindi eyyi kaŋgu dum kalak tenegu tanar ka, halas barik waagin taalim waŋgu faransaawii waŋgu alam wiriŋ te, yom aaworŋoo nun halaas barigin ner kay dumnaanu karan, karan kadar le hilal eyek tek, mbaar ger wirgu kolii too ŋalaa allam wurŋo, kolii too ŋalaa wasiŋaanun ten mbaar kuŋaal yak jaa, yak jaa faransaawii kan naanun kolii too wanaŋa, kolii too achara hasip wiri, achara hasip worŋoonun halas barik tiigin kolii niniŋaa maanun, kolii niniŋaanu naran biskiwit kan, halaawaa kan aaworŋoo waŋ too nasiŋndaa nu won̰aandi, nasiŋaanu won̰oo waŋ halaas kolii niniŋaa nu dumnannu wurŋan ile bee ger mirtee ti, aa wir ka halas tunuŋgutuu nu wurŋan barigin ner eyin kaŋgu dum yom kalak tataytaanu, subi, subi mesik gin ner kokon taraa taanu, halas kalak tenegu owol ndrekee day wukan hor sasalak wukan, ndrekee hor kidiyan ndayan baraa katon̰da baraa hor yiyan halas wekit tiigin wekit arduwas wir tindi. Arduwas waagu n̰un, halas raakile kaa tindi, raakile waa kaa n̰un, halas kokon hor ger su, halas wey tataa taanu, tii kaa jul kay kan keele dool tindrii tiŋgu kaa faanan, halas hor ger sun aa tika marhalak tiigin, halas tiŋ giray tiŋ wegit tiŋ rawdak wir tiŋ kolii niniŋaa kelee teri, hatika barik tiigin ner n̰aaman «hesitation» sana indan, Santen ger wir nun barik tiigin ner n̰aat tuŋ naŋan jaa naŋ yaŋ iptidaayin naŋan, halas iptidaayii wandayaka, wegit tiigin meese wir tek bes tindrii teri, tiigu faransawa ti wir mesek wak, tii jaa bee kolii niniŋaanu kaŋ kaa bee fahan kirndi kaatir ka, halas kay machun bee naran saysa sun mii kolii niniŋan annaa ti woo giray wenin suubat annaa tii, aa wir ka tiŋ ka halas kolii niniŋan hor trufunun tii kaa bee komori ŋalaa, ŋalaa su iptidayii nu tam, yom iptidaayii nu tam turŋoo tiŋ lahadi karan idaadi, idaadi kaa karan yom gersu gersu mamaynun halas barik waagin lutoonu koliinu ŋalaa loliii wuyo woo mudarisin too ti widay aa tir ka kokon mudarisin tii kaa too tanaraka, hillegin ŋalaa ger sun halas eyek kuŋaal ger wir nun kolii machallah kolii ŋalaa wuŋuro yiyan ŋalaa wuŋuruka barik menik tiigu maa feriŋ teri aa tika feriŋ ner naran mediinek gin koliisii menii nu dumnanu n̰at tuŋun mediinek gin naran jaa. Halas mediinek gin ner idaadii nu ger sun yom tam idaadii gersun halas aa tika chaadak iŋ chaadak windriyari, chaadak gu jaa bepeese su uri, chaadak waagu yom windriyarnun, wujaa kujinin kiray sanawin waya, sanayin kaa wanak koliisii too nu ŋalaa hor najaa nir wika senawi ndayan gersu, gersu, gersu, ilaa maa lutok bak wirgin waya yom bak wandrakaanun maachala kay calak wayaa teri, kolii hillek gin naa bes talaatin nafar waya, yom talaatin nafar wayaanun inda, inda sitta wa ichirin waŋ dumnan hillek gin naa nukunoo weri, kalak kuŋaal bes an wukondi, yom kalak kuŋaal wukondaanun kaynu waŋ kaa kusaa nan kolii sii yak nukondaanu chaja nondroŋun sana nanar nun halas nukunoo nu halas barik tii gin ner n̰aat tuŋun hillek menik tiigu wii batunuŋ su wurik teri, wii, feriŋ wii biltiŋ teri, tii gin ner n̰aat tuŋun naran, ebeche kolii ndagiran, halas abeche jaama tindika abeche jaama adam barka aa wirik waagin ndayan halas eyi kaŋgu dum gagaa taanu fesil chik chik ger kir tee ti aa kaa wirka, kalak menik tek kullak alhaj hani su wurik tindrii teri, kaŋ waagu andaka tii andaka halas kaynu kaŋ mbaar wala kuŋaal nu kuliya yak jaa kisim yak jaa kuliyaa annanun ger kir tee ti, kaŋ kaa kulliya annaa nun ger kir teeti, dumnaanu kaŋ yak jaa sitte wa ichirin waŋgu dumnan nu dumnaanu chata aa torŋka jaa. Eyi kaŋgu dum gersu, gersu, gersu, rizik wenee tika tiibes kay waŋgu dumnaanu trufunun chaja nindri riyalii wenin kaa nuuje andri tindrii ka ilaa maa jaama worŋoo nu jaama worŋoonu tam, karan halas chahaadak yak jaa liisens wirgu waama halas aasuŋun yom tam worŋoo nun barikgin ner n̰aaman naran dowlaanun n̰aaman kolisii waŋgu kolii yak jaa gersun chahaadak liisens nindriyar waŋgu taamaka jaa toonu mudarisin wuyoo woo too jaa siya naa barigin yindii, too jaa barik yaa jaa kay yaa jaa kudat aasub wiurii bar yak jaa kaŋ naa hak niday tiŋ bar tiŋ wanaŋa ka jaa ton dumnan chatat halas kay yak keyi ger nindrin jul kay ger nindrii tiŋgu ndiŋirin halas kolii yak hillek gin naa bes kokon ger su ger kaynu ger windrii ka bee hillek gin naan ka halas ajiib siŋen kolisi koli ninŋaa andaka karan anna wuyaa aasu barigin ner waŋ kaa wey eyi kaŋgu dum kalak tenegu tanaka jaa, has kay yak jaa waŋ wurŋan wey toonu mudarisin kan sihek naa barik gin halas hillek gin halas laftan too winri tindi laftan kaa wuttulŋun wujaa too jaa barik yak jaa kutdat barik yak jaa hokuk naa barigin naŋan wandayanun aa tika kay too, giray yak jaa sitii naa kaa ger wiri, yom yak jaa girey yitii naa ger wir waŋ halas kokon yitin ŋannaa tiŋ kay too jul ner waŋ wasi, laakin maanak yak jaa kaŋgu titer taanu, ŋaatiŋ toroŋteenu n̰ee tiŋ toroŋ teenu kay too hor wasandi. Bee esee bes too esee bes ndriyan taŋ naran njurun ari bes windrii, anna tika yitii nu kaa bidaayek nenee ti, achan awal yom kakaytaanu kokon barigu kokon osur neneenu hor gachaa suŋun yom hor gacha zoŋoo taanu kokon echee, echee niniŋaa tindaa kaa echeenu niniŋaa tiŋ tattamŋan dumnan echee dumnanu yom dattamir taanu, halas karan goyeteeti, karan hor koyen wegit tiigin tuuriyek kan ti maŋ moye tuuruyek n̰aaman kaŋ tek cot tirka toonu windiska, andri bes andri keke weriitaanu, halas osurun ŋalaa, ŋalaa yom, yoomen, yom yoomen osurun wawaa taanu osurnu tam halas yom koyee naa tam turŋoonu «hesitation» enjii yom tiriŋarnu karan enjii nu taanaa taanu esee tiŋ seri, yom tuŋuroonu, karan kay too witi, waŋ kojee kan ti witi, wom kojee kan kaŋ kar yitii bada torŋoonun halas esee kaa maachala esee ŋalaa for for torŋootanu kay kojee kan karan yitin bat witer taanu ŋalaa saa torŋoo taanu, «hesitation» yitii nun tal nak luwaa niŋser tindi, luwaa waŋ kaa ile kogin wujaa meldaa tindi, waŋkaa ŋaasuŋgu mel wir tee tiŋ waŋ kaa koctuu n̰aaman hor kaŋgu mel sun yom mel sun yom tam turŋoonu, halas esee nu wey ŋalaa «hesitation» hor turŋaanu, lul nak esee nu lul nak gaaruu tenee lutoo luwaa niniŋaa nurŋas tindi. Tivkaa tiŋirin mallat tuŋun. Wujaa esee nu ka lolii tiyoo taanu, esee nukaa ŋalaa mbaran, aaworŋoo taanu esee nu ŋalaa, weyiŋ, weyiŋ sundar, weyiŋ sundar andri tatay taanu, hor kin esee nu lahadi tun̰erka, esee nu yom kolii wun̰an yom tomoo tiyoo tanu halas karan wattami, karan tattamŋan esee nuŋu dumnan tattamŋan dridriyaa nu faanan nomoonu dumnan tattamŋan«hesitation» ŋalaa yoomen talaate wuŋan too yajaa ŋalaa dridriya wabayis tiŋgu njarmaa su wuri mabaŋ kaa nak, kar wara tiŋ subade njaram, njaram, njaram dumnaanu n̰aaamnan naŋan barik yak jaa esee nak wondoŋsogu tii jarbaa suti wuri, jarbaa nun kaynu esee waŋgu n̰aaman jarbaa nu naŋan waanan «hesitation» dumnaanu yom lal osur drep naa tindaa kaa nar osur drep naan kaa barik tek lal worŋoo tan barik tek nizam kemsik tindi, timsigin dumnan ajasa wuja, halas tara yom esee sukaa bada worŋoonu, kaynu wurŋan kay yak jaa taŋ alkaa, taŋ alkaa, «hesitation» osurtuu tenee jiiran nu kan wenii kay jiiran tenee nukan yak jaa agiribaa tenen kan dumnanuŋgu lal suŋun jaa wawaa taanu halas kokon degii, kidiyan degii naran kay duman lolii lal suŋun jaa halas esee njarmaa nu hay esee sukaa naa zaman tiyoonu kar dumnan lal siŋen wuski, yom kar wuskar tiyoo taanu eyi kaŋgu dum nus kar gu dum ŋalaa esee koore gin ŋalaa koork tek taa kaa mbaar taa kaa lal su wuunji wegit yak jaa esee suukaa naa bar wekit tii gin. Kay too ber tisii kan keri niyay windi, «hesitation» bertisii kan keri niyay tiŋgu jaa waraa taanu waŋ kaa kara waŋ kaa kay kan ŋalaa wuskarka esee berek naa won̰ka ti kaa n̰aaman «hesitatin» lutk tek bolum su turik tindi tiigin ŋalaa waanan esee tiŋgu n̰aaman n̰erek kaa won̰ka n̰erek kaa n̰an, yom n̰ergu n̰an tiŋ tin̰artaanu enjii won̰ka enjii nu kaa taŋir taanu halas taytiigunu anri waŋ kiyaa bes ti lutoo weniinu, ŋalaa ŋonun kar tuskartaanu esee won̰ootaanu kokon wujaa barik tek kaa teyi tii annati halas maŋ barik menigin halas esee wey dumnan wuskar tiyoo taanu, edisii kan ti weneyi, wegit tiŋ edisin jaa halas karan chuwaltuu nun esee nu hor adil suŋun yom esee wuskar taanu, hadir barigin esee nugu enje wiri, esee nugu tal ndraŋan enje nu waanan abilaa nun waanan njulaa tidri tiŋgu ŋalaa hor wunjular taanu, «hesitation» esen dumnan esen tusayinka, kokon kunuŋon jaa owol tatayka, esen tusayinka kat tun wujaa mbuloo kaa wujaa ŋalaa njulan, njulan jaa owlik kaataanu, tiŋ kaŋ met njul tan ile owlik tatarka ŋalaa barnu ŋalaa kondokur, kondokur torŋoonu wala iman subu, subu torŋootaanu, tiŋ an njulaa tenen kaa yowoo ti, aa tika «hesitation» aa tika ŋalaa owlik taraataanu, kay wurŋan hay owlik tara, owlik tara, wirka wurŋan karan yom wunjular tiyoo taanu halas sasalaa esee nu wosoonu barik gin ner n̰aaman. Chuwal tuunugu kan lutoo too ofoo tindi, ofoo tiŋ dumnan waanan ofoo kam ma tiyo aasun kasiŋan walaka chuwaltuu nun waaki, yom chuwaltuu nun waanaanu dek wakarii«hesitation» filan naa osur nu wakari tormbok annaa tiyo aawir ka gabul barik gin ner n̰aaman taŋ weneyi taŋ wanaŋaa tiyoonu, yom taŋ wanavaa nu kaa, lutoo too barik tiyoonu maŋ mindrii tindi, kanaa mabaŋ kaa nak dabaŋ su wurik milii tindi, wanaŋaataamu esee nu daŋgin hor waanan badaŋ kaa waawaataani dabaŋ gu kaa fit tuŋun «hesitation» ŋalaa sasalaa sun. Dabaŋ wuraa kan ti windrii, luwaa kaa almihin waŋgu hor adil suŋun lal suŋun dabaŋgu wujaa lutoo too birmbil nokoy tindi, birmbil ŋalaa chabaa niree yak jaa birmbil nirandaa, gurik nokoy chaba niree, annaa tika dabaŋgu rakdak tenegu kaa ti kaa wuraa kan ti windri, dardak tenegu joko, ŋalaa drak nirek hor ndian esee neri aa tawom esee hor neri waayi, yom esee naran fit tuŋun. Esee nar yom waanan jaa bargin gissun wujaa daŋ tegin waanan halas alaa hasap alŋudurak yak jaa esee tiyoonun dabaŋ mbaar ti tiyoo, kuŋaal ti tiyoo kaa waanan yom waanaaa tiyoo tanja, barigin ner kokon esee yak jaa nirgaa jak jaa fiisaŋ yak jaa bee nirŋaa ŋalaa tiŋ edisii kelee ti, tiŋgu kaa naran edisii konii yak jaa enjii weyii esee andri nagil nir tiŋgu edisii tiŋgu kon̰oka, edisii konii tiŋgu n̰a berek ti kenee kaa beregu kon̰tee ti, aatika yom tiŋ waŋ dumnan lal turŋoonu halas tiŋ our njullatik eyi osur naa waŋ andaka faydek osur nagu ti.